وخا في الحقيقة أنا كنفضل الموسيقى الكلاسيكية ولكن مرة مرة كيعجبني نسمع أنواع مختلفة ديال الموسيقى بلغات مختلفة ولمغنيين مختلفين وحتى لبعض الأغاني العصرية لي كيكون عندها موضوع جاد وكيكون موضوع مهم.